Ye fnawa fyote shiezi vasa anakwa vili shezwa nani kimswari kutendea ate chuma laveshe che shininga kiriko uoli kundi shuza kute wo shizi mwanifo uyuuye ili karamsure vilio ulieki